Kultura ruse është e njohur për traditën e saj të thellë letrare, me autorë si Tolstoi dhe Dostojevski që kanë ndikuar në letërsinë botërore. Baleti rus, me trupa si Teatri Bolshoi, njihet si një nga më të mirët në botë.